Bñegi bŧagni, binan bñeg be, waabo bñeg ŧagnin bo, fondi nyaanti ba a liitida ma. Iyoo, wi ma nyaanti bñeg, ta wi, bta, bta bi, iyoo, a fiin bâan fo. Ndu ugi mo uu ttin gaŧi a ghódi bingaanda bo ta wo, wiin béede wo. Bâgina ngi ta ma húri yaa wen besi bñeg bo, bi btidi btidi msów. Uhúri yaa mo we glimbir gommu, glimbir gŧeeli gommu, yóyi wi ma, glimbir gsoonji gommu binɓéfi, ndi Haala ma madana daange. Bñeg ma anan yaant, byuusi bommu, ŧuutin wi wembe, Haala ma madana daange, binan yaant, blobo ŧuutin wi wembe, uŧob wi, Haala ma madana daange, winan yaant; Gamba fana umada ɓurruna gdúba fana ugaa gsiigi. Wi ma tíngan bñeg ma ugaadim bembe, bina nyaanta a liiti ma. Bân bég gína ngi ta ma húri yaa, we ii tti mada, <hesitation> sówni tuugi undúba, a bboorin gwili bñege. Boli bâgaadi handomu, bmaa bommu nŧuuta ma handomu, mbaa bommu nŧoota ma handomu, binyaa bi galutus. Biñaŋ ma a fiim bâan bina yaa filawo, galibus wommu, bta mgínta bgíw, bta bboonje. Wi ma húri yaa be, bboonji ndaani a gwili bñege, hangai wi gi ma gwili gwaha yoo, be ma fana bgiisi. Sii ñaara sigid wommu, sigid wommu fan ma ngiisi, win giisi, win giisi bñege. Dong wee tínga nyaati bembe, wii ttin sów, a ferin bân fo